नए देश के वीज़ा आवेदन करन के लाए बहुत सारे तरीका होत हेन्गे। जैसे की हमें सबसे पहिले तो उउ देश के दूतावास या कॉन्सोलेट की वेबसाइट पर जा कर अपने वीज़ा के लाए आवश्यक दस्तावेज़ प्रक्रिया और शुल्क जाने का होवे। उके बाद अमतौर पर हमें वीज़ा आवेदन फॉर्म भरन के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और यात्रा की जानकारी और यात्रा को उद्देश्य देना होत हेगो। तो यो सब हमें करन पडैगो। उके बाद हमें अपन पासपोर्ट और पासपोर्ट आकार फोटो, बैंक स्टेटमेंट, होटल रिज़र्वेशन, फ्लाई टिकट, यात्रा बीमा आदि दस्तावेज़ भी देन होत हेन्गे। तो ई सबका भी हमें तैयार करन पडैगो। उके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी करन पडत हेगो। कई से कि कछु देशों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होत हेगी। जबकि बहुत से देशों मा अभौ भी आपको वीज़ा आवेदन काउंटर पर जाकर आवेदन करन होत हेगो।